Mahare maharary tokoa ny zavamaniry. Izany no mahatonga azy <hesitation> rehefa misy <hesitation> tapahana na <hesitation> didiana iny hodiny iny dia lasa misy <hesitation> hotran'ny olatra satria mitsabo ny tenany izy amin'iny fotoana iny,